Ny fomba ifandraisan'ny samy saka indray a raha ohatra izy hoe saka tsy iray trano de <hesitation> vao mifankahita ry zareo de miady, mifandrangondrangotra eo, de raha ohatra kosa indray hoe saka iray trano a de mifampisangisangy ry zareo